<hesitation> Karazagny hagniny, afaka amboarigny nefa tsotsotra hely, ôhatra zao hoe, mampiasa môka antegna dingolo, <hesitation> zarikô, de <hesitation> ôhatra zao hoe, malaka mangahazo, hena, de avake agnagna hely, de igny zegny afaka ataontegna karaha hoe <hesitation> hanimboroaka, hanimboroaka hely zegny manjary ataontegna solon'ny vary hoagnintegna igny na hariva na antoandro.